ايه الأكل البسيط اللي انا بستمتع بيه؟ بستمتع اوي بوجبة الفطار بحب اوي اجيب توست وبعد كدا احمصه كويس اوي في الفرن لحد ما يبقي مقرمش كدا، بعد كدا احط عليه شريحة جبنة، ممكن احط جبنة بيضا الأول اللي هي السايحه، بعد كدا احط شريحة جبنة رومي وبعد كدا مثلا احط قطعة رومي مدخن بعد كدا احط مثلا قطعه البيض بتاعتي، بيض عيون واحط عليه فلفل وفلفل اسود وممكن بابريكا، بابريكا مدخنه وبعد كدا احط توست، شريحة التوست التانيه وبعد كدا ممكن لقي اقطع جنبيها مثلا طماطم صغيره او خيار او فلفل ألوان وتبقي وجبة سعيده عليا.